Ël mund al e gros, a ie sinc cuntinent: l'America, l'Africa, l'Azia, l'Oceania e l'Europa, cuindi in ogni stat a ie tante tante lingue diverse e cuindi al e dificilissim. Tiru a induviné, a i ën sarà almeno trantesincmila, pa d'meno